<hesitation> La relasiun al e che ëntà pensé tantu prima dë di le coze e pöi ëntà stüdié propi cume dìe e ëntà pa di d'coze zbaià, ma ëntà riesi a di le coze pi giüste ch'a s'pöl